الشيء الطريف الي شفتو في حياتي كامل هو وحد القط يعني كان يجري يجري ويجري مور واحد الكرى ومبعد غير رح يتمسك بهديك الكرى يعني قلباتو وطاح على ضهرو وبقى- وبقى يقول <hesitation> يعني يعيط وحتى جات امو ويعني وزادت رفدت الكرى وزادت طاحت كان جد طريق هاداك المنظر